We difrans wi ma, wee ga a gimegesin wi ma, ngili bsu, bbur unan giti ngili bsu. Ungee ge girafa, ndi biruŋi bsu ma bidúɓe, unan wi rija uriiga, win yaanti ngili. Ndi we diis fana, ndu ugí yaa bjéŋ bi, bigolla ngee bdagí, njali ma biyaantitim bi bembe a bsíndi ma. Hamma wi bilotiwi, hamma wi binruŋbi, hamma ndi biloti mo hana btoo mo han bjéd. han bjéd mo, gilin wi ma faŋ ma, <hesitation> gjooli ma mada mo a bi ma. Umbiiŧa wi ma njan gí blúŧat, we nwuujili batí, wi ma njan gí nŧedi ma, wi ma dan gí baajin blúŧa ma wéde. Win gí wédu uñaane wéde ma húrin yaa, wii ttin gí blúŧat, waa tti gí wédi fana wi ma hal madan siigna, wii tti gí wédi fana, wi ma hal madatin wose. Wembe wee wi nto hatide, ndi gwujuri mo, hande bintínti, wi ma to be gí blúŧat, be formelu. Waabo wi ma toon gí bo wédi wo, wee mafan bigiti njali ma binyayaaŧi wi, a wi maa wi birib ma fana gitilu, we binɓurri ngi biribi wembe hatide. Ndi himamadan mo blotin bjéŋ ma, untibi yaanti blúŧa bolo, bima húrin yaa a birib wembe byaantite, wee tinga unbiiŧa.